انا في رايي ماشي شرط قاع الـ <hesitation> الناس الـ البالغين يـ يكونو <hesitation> مهتمين بالسياسة، لأنها أنا في ميزي الواحد اذا كان الدومان لي هو يخدم فيه و لا لي يقرا فيه يـ <hesitation> عنده صلة بالسياسة ماعليش يـ <hesitation> يـ يهتم بيها. لكن الناس لخرى، يـ يكفي أنه الواحد يكون عنده عنده اطلاع ولو بسيط على واش راه صاري.